Karkare, kwin, rab, gbunung, net, nuub, nashin, nare, natat, ninit, shuub, ɗikwin, ɗirab, ɗigbunung, ɗinet, ɗinuub, ɗinashin, ɗinare, ɗinatat, ɗininit, fakwin.